Misy karazany maromaro ny palitao, ohatra zao oe ny palitao fatao ambonina jean a rehefa <hesitation> mandendeha enao, misy ihany koa ohatra ny palitao fatao ambonina velon-drirana rehefa hianjaika ianao.